Sama'paku wungpa'pakunyei pira ma'can kayuyei nangkayu ketei jadi saca kayu ketei womgpaku kewite'yei model mahekko jadi ta'ingka'a pakuye'i papente'papakasa penuntu'uma ma ungtu'mangurer wokapire papenteken pa'p pakassa pa pak pen untuk ma'untuk mangurer pe'nuntun deimurekor mbahku ti' penunta'mu'untek munekeri'wi'tu ungkasonol m minyampakuti' muntep minengkeri' ningtu keguna'an sama'pen teipa'ku ti'i saca kayu demi' memang kiyurupmang tek-tek tek-tek minongto'po tang mi'tumumpa curitan ti'i samap mapasang wiyan nanumale plafon ke satu kayu ke'te musipa pakasanan tak- tak sanumdeilko'iten ko'a kebanyaken mapake mo'kan alat iyo'to ta' kasiang selulu mapapa kampe kebiasaan papakasa ma'pente' ni' tun pakuan cehtu'a papakasa mambapentek tan matou pe'non tou ikatou makaleos bi'tu musambungang po'wala kombaku'ti'i <noise>